Ia, misy taretry zen̈y fan̈adiovana nify. Ten̈a antony ilàvan̈a izy, za zen̈y tsiary nampiasa edy e mety misy ten̈a ny araiky fa fa manokana zen̈y izy io fa ninay bàka zen̈y taretry mahazatra in̈y fo zen̈y. Ndraikindraiky koa fa tsy mahita kiry dan io fo zen̈y an̈adosoan̈a i raha mihidrikidriky amin'ny nify io zen̈y amin'ny elankelan'ny nify. Karà zen̈y.